Yo guili lémé ké yigo gana béguedéy fina gué tiy moula, fabé nga dounŋé, arkonŋi i guida ni danŋa adi khokhono adi guidagnakharou, issou dounŋé téy, anati nkha na konŋi nkhabila nda, nkhana konŋi nkhabila nda, yigou ndo yakharou. Nati séré sigui di lémé mbaté, yo ikha natiy moula anguér kini séréssou oy dam mbaté na doréyé nkoŋissou da issou na douwa mpami. Kén ngana dangui, iri itiy moulana gnékhi, iguitiy moulana gnékhi, wathia yougo nkiné kénati ndanŋaŋa léminé ké kiné nthigui da baté ay moula na gnékhi ké khasso foulané, ankhati mané, nata angana ti kébé nkha ti kégnaangue pré ta nkha pré, wathia ana ko khokhono nda guidagnakharou guiran guidi yigou khokhono yigou ana konŋissou danŋa, nkha na konŋi nkhalou nda, ngana konŋi danŋa, kén mpalé, nati ŋimoule na dégui mokhon gomoundi dakar, ngana tinŋa télé mokhgomoundi dakar na, ko nguida ni danŋa adi nkhokhono, akhana ko, iguidini danŋa adi khokhono ana ti i yakhén mouli ina ndaga mokhgmoundi béyli rémnŋa yékhini ké khasso foulané anganagni guél dakar fina anguida niya an khokhono an kina tougoune an kina khoro an mpabani, ina khalissi nkofoumé ina khay kanŋ, inata na mokhogomoundi, a lémé ké mokhon ngomoundi rémé ké yime nadaga dan mbaté ŋa. Ana lifindé lifi ga linŋe da khana yoké nkhobo ga linŋe da, khana ri, khagana ri falé, gnakha ké kota, ntinto, gnakha ké ganagni gnanakha, ina yilé khalissi tane khay na ndaŋa, pour gnakha yo. Goumbo kékén nkhalé abakati kinéni koubanŋégna. séla sémbé nga kina yimé, ana goumbo ké khobo. asémbé gantey, asémbé nga khabila nokhonŋe séré bé, sakhé fabé, kha mamani mpili yimé, kha khokhonignimé, khanakha linŋou nguéni, issouray ikitou nkapmé ina goumbo nkhoba ndaŋa, ina bon nŋwouta ndanŋ, maro, té. fofossou dambé. garone gnakha gna iray wouta nda. Anké gnakharé kha, ankha ga gnakha ké moula anagna mokhossou, an kouyiniya, ana yiramou mbagandiniya, anga kina nkalou ni koun kounga khobéné fofossou, ankha guidani da nkhokhono, ini kitou nkapouméya ina khalissi nkhaya ndanŋa anga moula mokhobé gnakha ké ga danguini diom do khéri khamaŋa. Fofoossou nganti rona nokho ŋa diéligui ga an kita, béyli anga yagou nokhoussou, anda nthioumpou nda nkhati gna gnagounou kénkguéni inta nŋwala anga yagounou démandé kénassouwa. Angana takhou, an nthioro na takhou da mbaté, angana mpalé fayi, ana fami nthiou wori an khabila nthiou wori yougo ndo yakharé, an kina nkara, an mah nkara an nthiakha nkara ada mpaba nkara anassou wori. Gnakha ké ossouwani débérini domé ma ga gnémé, gana gnémé ana gna douwanŋé, ado sowoyé kama kéyani.